Kuee televisión jande'eku in kuu nuun ve'endo tiuku ja nde'eando ko ja ku iio ku estadondo taa noticia taja pues ko taja xi'inindo ja ko iia teende'eando ja ku inga estado ingaaka nación janaku ja naakuu ja iio jiaa naandi'i ta televisión ja.